Ela kú re nɇ re fáá’ra jö, e nɇɇ, ‘nɇɇ’ kuóó e kóó’ dsa kié’ tá’ xii’ ba ‘nɇɇ’ i kóó como que dsa my dxún <noise> jiama xa kuóó e kóó talýn náá’ xiñó’ biga ‘nɇɇ’ tá’ <hesitation> täa dsa my dxún, la kú tá’ xíí’ ba ‘nɇɇ’ jö kóó, kóó e <noise> te dsí tá’ my xáá’ e xin futbol, kóó tá’, jnóotá’ my xáá’ jö ki jia’ ä’ bii xa ejö, kóó tá’ e töö’ tá’ myy’ kö’ ejö e kóó dsa e xin vasquetbol, kuóó jö re fáá’ra jö kóó ga tá’ mali xa <noise> kö my féé’ e <hesitation> e jmóo dsa la kö fyy re fá’ra jö e jmóo celebrar ejö nɇɇ’ jö e kóó dsa, my jáaá ro’ nɇɇ´’ jö la ka pii’ kóo xíi’ <noise> my jáaá ujö, lii’ kóó tá’ jy my din e kóótá’ jy my <hesitation> my, my canica jy e jö kuóó kiéé’, ka kóo kä ä’ jmyy ka kóó jmí’ ‘nɇɇ’ lii’ ka kóóra kä ä’ jmyy mý jáaá re nɇ jiama ä xa kuóó jö e kie’ lajy jia’ kuóó ba ‘náá kóó xipii’ kiä’ ñí, e e pi kiä’ <noise> ñí, dse á dse ‘ngýn re fáá’ra e xin efá’ dsa juñíí’ celular, ejö ba néé’ iä ‘náá kié’ xii’ re kóó re nɇ jiama ä’ kóó tá’ la ku e kóó tá’ my jäaá re fáá’ra jö, jia’ ba lɇ jáaá my guá’n ba jïï re fáá’ra jö.